Injimaben dame go tomtome kano go tom tomi kano anni nogai sai go nag bemebudepat mimapat mayagani kano duni nogkuma in meti maso na menbuden yemworaran jepa dume membu mi'anmari kano ran an tenan nogso inmaso an sai lokaci denbo ebewa gamanna komani annago jimme in dumeden tomsa nyame an esarumga inyne mota in gerante kanoden anse nog inbageranan inbewa waya mimedon ka wemi kanannan nokia midonaka anse inba pagshi battery bara nonidonde inpagna wayaden noni donden kuma inguwa an ibede gerum inbede gerum inbede gerum inbede gerum inbajim takshinani shini jalingo ajimtun karfe e-ajimtun beb beb dittim tukshinanibe ajimkananga abede geam abede gerum abede gerum abede gerum an aba kom aba nyenani e-ba nyenan abanyenananga nogbo inbu vit dameden innogosoga wora nyenanani anto nogsoga e tiksane bummidon an eba tiksan bummiden bummiden inba juguga inno an kam wuride esapo anga ase dama. Kamdenabenkane ase nogga etiksumme be napoti dimkamma inan ma'in nyenan an benan na nyabara an sai damenden suruman to nogsoga wean penan minanworanga inkenet-ne-ne tunan nebade-de-de-denyabu e meru mante buman minan te'an ansai nog basamme inan nede inbunyaku inan konamiden egam edame ango nyaku nyaku-nyakume inananga gobuba gambe inani dameden dame soga gona gore andame basaka bumden nyin e anguwaden goteganni go sogu minan bubabeni bumden gokutun merumananben go epti bumdenire midenan e innyime bumdeni anto kumeru maben weyanka minan tigarawa an nerango tuna-go tunum me inan awode gerum age-awode gerum awode gerum nogpoginan inagge tugmika kemmi inyeggetugmikaga ma nyenan pembu gonggong in yektugkaga ma nyenan penbu gongong innye wudonbuma imagageke akamasanan ma karakara geranma. Inno emoranga sama yenan du sama nyenan pugani noggageme intugka pikup injibanka inzugutugi in jibanka inzugutugi in-injibanka in zugutugi innyegeme penbu gong gong gong gong nebu ne nenuggeran nimshibu banan dombu e nwage saga bebu etebkezum ponotemmumbu kunan. Abede gerum abede gerum se neden a visu manan nog soga weyan buman nok teranga mbe gore ma nyenan nbede gerum den ga ma sakun wallahi nogfa weyan buman nok be de geruman nyen ge nebaan saga pen an bebeu beenga se gonan toh nedaan wa tunumanan ga gebene mori an agege wo nyen kagi agegewo nyinkagi agegewon yin kagi agege wo nyinkagi an nba baa ga aba tigan gon ba ngen sumi ine i'i bumdon ka aan agegega se nyenduk daame tunan dugan jum bon temum ba jam yegum waran anse nsa midenga nnoon to goon soga an da meden anse goon ba geran sedameden vishi kuran goon soga bebke den i nyakunng nyagarega an dari biyar been kuma buman goon tunuman bo gerum den gerum wemiso ku naka wobu bumanugo wa pogsa cinan tean tuunan mani kaweden bumden ma ko tan cinan ma bebe wora aan netunan nebuje kabenan ka wo ibe meraango se nka beb naak jubu bari anto nogbo nhabi be nyinkagi nbe goon dameben nsomi nyaku nyinan dari biyari se nyenanan dame denan toh nokso ga annetoman tommebu nok nyeni nok get kani neporanbu agewoon kaanga a nyenaneb nakso a pbomanso. An se ndom ge nebuden ndom ge nebuden ndomge nebaden indom duk shirangan se goon daame den kusageburoon an anmime ge benan nyam wallahi midaan bag shi saga bewa wenan wenan kaanannan midaan ge benan nyam anse abewa pogan i'i wu pogum na tom den wukede apok nyinanawu har nma harnekebu den i nyinan ne wokun na nyan an wopol wo nyinan a pok pok pok pok se dameden sakuran soga toh weyan ga goon soga a geranan nyam toh buma goonsaran a geranan nyaman karan nok jima e bumden i tuun meru megoonan karan nok nyen puk denanma nok tiyabeme time ke pbasaran dema ga se gonan i a nede sone woran nyanbe den soga age pe nyam toh penan nwa saran an karan wo jim nyinana a ben i bumden goon tom toman ma nyam yakeden gerum de gerum wemi so wo wo de gerum nok nak nyin tuk bena na ka kona pigu naage yin tuk njugu ge nyin puk kawai penban i sa ge dedanaran i duman ge ka sami a beni kamannan wo gero kagi a gewoka a gee gee gee gee a batigan nyam goonbu ibanya sun iba tem ne jusuma wogi buman nju duksi wogan se dame denan toh weyan soge neden a woo gerumanan goonsoga ku woot sari maggerum kam. An aba baa a bede gerumi nera abede ga rumineran abedegerumi neran an aba ba a virum me yirike den nok soga buman woo i kano de nok soga an wowru bum aa bumannan <hesitation> timmeman ikonan an buam ke a'a buman newari don bum kaan kaza vigerum me bumbu yiri gongong gong gong gong gong a naa bum kambu gong gong kum ana ya bara nonishin nno nebaanga angoori bu la irin buma irin pugan kaan puka kbomanga ne bu ka sememwa nba nyen me ina nesar don tuun ke wona bu na pen nyedantuun womna buun dim wonabu i paksi bu pendim kaan an wona bu ishin kananan nogbo nok ime nyi jugu geme nyin te nno anga neran ga keke nya wa wonabure wonabu shiin na nyakeran awa geran wagi nyeen wona baan bo nneyn weri kawai wonaba iso i'i'i iso pen nagge ge bunnate kaan i magsigeban kaan i tom gebun naksigeran penburan wona baan nye wu be ga nma saranan nmade konki nno pendon bebi an wi neburan nba famin manya nagane amma nedon ga nyanshike de wonabuma wona baan wi jugu ishi be zumga go ko nsa'a wa, kaan a gumdoon ben kaden wona baani nek sana nan wube ka i sa'abure mum nno lalle neran wa gonga nakpenawa angoon geke wa wona rannan. Nyan mike denan dima i paksi wona donbubaana i be de gerum i bede gerum an wo aba get se nsa nedaan nnoonto goon soga nwo gera penan leban be nwo geran tab lebane ishi ange gooon ba pan shi gerum meri bumdon ba merum meri bumdoon a baga nebu ka seemem goon gegurum wa wa nwa gerum ante annog soga wa wo gabsaniga minanga nak so sedai minan viperum na pen gaman na tari an wo gege wo nyin kagi age ge gege ba meruni ii wudon ishiran wo leppog wa woraran pen beb noo wari kaan mba ba kabenga mba bara guga nyapa aka me sarana inameje inno ashe woga a wug sashi wo purumwa penburaben an pen nya'anje nmawepenbu wu gunje pendo kama weri ti lang san don so ma bebi kewa bebdon bema pen kaan woo nyen pok nyaman ishi mikaan wi ye g kara bebi amma nok babarabenga ase a penba ana kaone nnkun nag den wa beb ga mami egesa shina benma nbame penbu wugu nge lebsin wa wora ra guri dimkaden nnye penburan wa ge geranan kawai nnoon toh penanwa ase nebaanga iwugsashi be veranbeen taga den nong bewa penme ape nyinanan nyam tag a den nbewa laan ga nlebte kaka mi men wa ntaan taananga ntebben ashe don bu do a na ju time veredon yib tunanan zuu wadon to nye vere baanni wu wu den pbomli ri kam den pbomli vere baan pboliran. Don yib yeem me zamma nagumme ka pbemanma buman nog lallabi bundaganan goon sa ru man to nok soga weyan ga minan wo nog nak kaden ma nyinan penanse nog ma ba penanan se goon gaa nyam ya jeri an to nog nyan tunuma bebi mapeni bumdi n ng ma gera nanga bebate anse goon ba pagum me nyinan na nyaan budeen kaabu bebebbeen an igewa nogi tuun nyam pen genaretorn wa wari kanan an nog gewa giri nyamebu idon nbewa yin geran abewa yin geran na mota manyin depene taraba an abede gerum abedgerum abedegeru abedegerum ga anse nong ba ba aba sam soja don pu jum bonate soja baan kaan a samburan nedona wa wa asalin laptop don karan ase soja daannan soga goon soga laptop anga receipt kego se gonan kai minan geran wa wa saga kedaan so. Se soja denan to goo kuti gaan kaa guti gaan da kutigan an goon tiganannan soja pendonso ba soja pwat neranni ding tat neranni ding neran nag nag ga jangi pen don kagi mayenan mayenan soja pwanera pwat pigii generan tat janku daa neran a wowo gevekun nyinan tema kaden nera i woo penmbu nakkunan har ne woran nyan den ma wuke wuduk jumwa don ne wari been amma duan ne baan inag neran.